Olanda, no es? Pos qué pueu izil d'esti país. Delos mis tiempus me vien el recuerdu del Johan Cruyff que pa tous los del tiempu nuestru pos hazía sensación. Á, güenu i que la mi ija estuvu pallí a hazel el Erasmus, en Amsterdam i la vesitemus dos vezis porque Amsterdam es una ciá que se puei vesital a ca añu, quiciá que no aiga una ciá mejol i más bonita en tol mundu.